Allura, cura di la peddi sicca. Ci sunnu vari rimedi ca si ponnu usari pi migghiurari la situazioni: l'ogghiu pi esempio oppuro si ponnu usari crimi ca cuntèninu quarchi cosa di grassu ca la peddi pò assurbiri pi aviri lu rivestimentu ca a protiggi. Funnamintali è idratari lu corpu, pirciò assumiri na quantità chiù granni d'acqua èssiri attenti a lu suli e essiri attenti a l'espusizzioni a sustanzi comu li sali. Pi esempiu d'estati facinnu lu bagnu a mari ca l'acqua è salata appresso bisugna stari attenti all'effettu di lu sali <hesitation> sulla peddi. A soluzioni principali sta nill'idratari lu corpu <hesitation> e l'utilizzari li sustanzi ca la progegginu comu li cremi, l'ogghiu <hesitation> cosi grassi insumma.